Iaʻu e hīmeni ana ma ke kula kiʻekiʻe o Kamehameha, he kopolano wau he leo wahine kaʻu a ua hīmeni wau i kēlā me kēīa makahiki no ka hoʻokūkū hīmeni ma Kamehameha. A makemake pū wau e oli a ʻaʻale paha e hulahula.